Rí náa̱ꞌ xuajin rígíꞌ, rígá rí naꞌthúún ma̱tha̱ni̱ ríꞌkhui̱ ma̱ki̱xi̱in o̱ rí naꞌthúún ma̱ra̱tsíi̱n, ikhaa rí nu̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ báske̱tbol gii̱, ikhaa ríꞌkhui̱ rá, narígá gitsíi̱n ríndo̱o narígá mbá ndxaa̱, ikhú iñii̱ organisár, xa̱bu̱ wanii, nambánúu̱lí, nambáxu̱u̱nlí para ke rí ma̱ri̱gá mutsíi̱n, numuu rí phú ndayóo̱ꞌ má awúún xuyaꞌlú mangaa ga̱jma̱a ríꞌkhui̱, ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ xa̱bu̱ wani rí rígíꞌ ríndo̱o narígá mbá ndxaa̱, ntónsé nugi̱mbómi̱jna̱a̱lí nuñii̱, nu ríꞌkhui̱ xúꞌkhui̱ rá, nugi̱mbómi̱jna̱a̱lí muni̱ ikhaa ríꞌkhui̱, khamí xúꞌkhui̱ má mangaa ríjndo̱o nari̱ya̱a̱ꞌle mbá ndxoo̱, mbá náa̱ꞌ awúún guꞌjuá gisngáá. Ikhú imbáxi̱i̱nlú xa̱bu̱. Entónsé ikhú ini̱ rí naꞌthúún ríꞌkhui̱, nuñii̱ yamár ikhii̱n rí gitsíi̱n.